أنا بفضل أكون أكثر ذكاء، لإن الذكاء بيفتح لي أبواب كثيرة في الحياة، سواء في العمل أو العلاقات بيساعدني أحجج أهدافي وأكون مؤثرة بشكل إيجابي، الشهرة يمكن تكون ممتعة، لكن أحيانًا تجيب ضغوطات وتوقعات كثيرة يعني، أما الذكاء بيعطيني القوة لأواج- عشان أواجه التحديات بشكل أفضل وأسرع.